Nruchino ta. ña kan'na ña nakorevao tá ps kanna naña hó tu yuxanra oyini nraya nraya vaña kuxo ta nahonrevao, aña koaña ta na honrevao xan xanra ochini nraña nguan, uju.